I prublema di can a sun che certe volte a pölu avé mal ën la schin-a, a pölu avé mal a le piote a pölu avé mal a le urìe u a pölu esi ad ezempi cumpletament ciorgn però a i an i autri sens pi svilüpà e tanti can al co dë prublemi a le piote pusteriur